रात में एक चिकित्सक का उद्देश्य आपातकालीन से कैसे स्थितियों में तुरन्त इलाज और उपचार प्रदान करना को जब तक कि पेशवार्षिक सहायता उपलब्ध न हो यह एक किट होते हैं। जिसमें विभिन्न पकड़ाइ होते हैं। जो सामान छोड़ दूंगा वह बीमारी नहीं है, दुर्घटनाओं में तुरन्त मदद करने की कोशिश करता है। तत्काल प्राथमिक उपचार प्रदान करना प्राथमिक चोटों जैसे कटने खिंचने की स्थिति तुरन्त इलाज के लिए उपयोग होते हैं। इन्हें पट्टियों पट्टी एंटिसेप्टिक लोशन और अन्य सामग्री होते हैं। जो घाव को साफ और उपचारित कराता है। किट में आमतौर पर दर्द बिन बुखार की दवाइयां एंटीबायोटिक क्रीम और अन्य सामान दवाइयां होते हैं। कोई बड़ी दुर्घटना या बीमारियां होते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा गथ तुरन्त प्रतिक्रिया करने के लिए आवश्यक होते हैं।